menningarnótt verður haldin með pompi og prakt nú á laugardag og nær að sjálfsögðu hápunkti með Tónaflóðstónleikum Rásar tvö og flugeldasýningunni viðburðir dagsins verða eins og venjulega á dreif um bæinn en heiðursgestir hátíðarinnar Blindrafélagið verða með dagskrá í Ráðhúsinu við verðum hér með dagskrá í Tjarnarsal Ráðhússins frá þar sem megináherslan er á menningu og listir en við ætlum líka að leyfa fólki að kynnast leiðsöguhundum og hvaða gagn þeir gera við ætlum að vera með

á svæðinu þannig að þeir sem vilja geta prófað að sjá hvernig algengar sjónskerðingar birtast við verðum líka með völundarhús á svæðinu þannig að þeir sem þora og vilja prófa

reyna sig við að fara í gegnum völundarhús og átta sig á því að það er enginn vandi hafi maður réttu verkfærin en fyrst og fremst erum við að leggja áherslu á menningu og listir þannig að listafólk innan Blindrafélagsins fær að njóta sín og við hin fáum að njóta þeirra krafta bæði myndlist og tónlist verður á sínum stað á laugardag þar sem margir opna heimili sín og bjóða gestum og gangandi upp á vöfflur hjónin

og Fannar eru meðal þeirra sem ætla að hræra í vöfflur en þetta verður í sjöunda sinn sem þau bjóða í hver sér um að baka vöfflurnar ég og svo fæ ég yfirleitt einn aðstoðarmanna með mér eruð þið með einhverja skemmtilega sögu sex skiptum kannski bara það að það eru sumir sem labba á milli staða og eru að taka svona gæðaeftirlit en átta sig kannski ekki á því að það eru allir með sömu uppskriftina einmitt það er ekkert leynihráefni hjá ykkur jú reyndar við erum alltaf með

nú ertu búinn að gefa

í vöfflurnar nei

strá yfir rjómann þannig að ef fólk það verður troðningur hjá systrunum gígju og Signýju sem hafa boðið fjörutíu og fjórum listamönnum að sína verk sín í átta fermetra kjallaraherbergi heima hjá þeim alveg frá tvö til og síðan verða Þorsteinn Eyfjörð og Guðmundur Ari

Listaháskólanum eða hefur ekki verið í

og alveg upp til afa okkar sem ætlar að taka þátt það verður gaman að fá svona mikla breidd í hópinn listasafn Reykjavíkur og Borgarbókasafnið láta sig sko ekki vanta í hátíðarhöldin

en í báðum þessum húsum fyrir aftan mig

fjölbreytt dagskrá á laugardaginn Aldís hvað geturðu barna og fjölskyldumiðuð dagskrá hér í Hafnarhúsi verður til dæmis kubbaleikvöllur og svo koma

alþjóðlegur kór og á Kjarvalsstöðum verður mikil blómasmiðja og um kvöldið verða tónleikar þar

flugvél og geimskip mun spila en svo það sem stendur kannski upp úr er brauðtertukeppni sem mun fara fram klukkan tvö og hún verður mjög spennandi hugmyndin koma aðallega út frá

Erlu og Erlu og sjá áhugann sem fólk er að sýna hvert öðru þar og líka bara hversu ófeimið það er að sýna

skapa vettvang þar sem þetta fólk gat hist af því að það er

mjög spennt fyrir að hitta allt þetta fólk mynduð þið segja að

að koma aftur inn í íslenskt samfélag hún er búin að vera

dálítið hallærisleg

og fólk montar sig af því

að búa til brauðtertur fyrir veislur eða bara fyrir kvöldmatinn flokkarnir sem við viljum dæma í er fallegasta

og

lykilatriði fyrir fólk að hafa í huga þegar það býr til brauðtertu að vera ekkert of fastur

mótaðar skoðanir um hvernig maður eigi að gera brauðtertu við erum spenntar að sjá frumlegustu setta í eitthvað nýtt form og bara leikið sér með þetta hugtak já bara um að gera að leika sér og sleppa sleppa sér í brauðtertugerð það verður hljóðlátari dagskrá hérna hjá ykkur í Borgarbókasafni ekki satt jú við hér í Grófinni ætlum að vera með heilsulind hugans sem verður fullkomið afdrep frá öllu fjörinu í bænum og hér geta allir komið og gert

ýmislegt bæði fyrir sál og líkama svo verður Gróa Másdóttir

er bara komið

byrjað að æfa sig ætlar nú að vera aldeilis undirbúið fyrir laugardaginn en fjölskyldujógað hefur alltaf verið rosalega vel sótt hjá okkur og mjög skemmtilegt allir geta komið hvort sem þeir kunna eitthvað eða ekki síðan er það qi Gong slá í gegn á Klambratúni yfir hundrað manns að mæta og þau ætla að kenna okkur eitthvað

læra eitthvað og hlakka rosamikið til svo endum við á hljóðlátu

allir geta valið sér lag til að dansa við og hér er einmitt komið fólk til að dansa

koma og æfa sig það ætla allir að slá í gegn það er bara

þú getur valið hvað

og þannig ætlum við að enda dagskrána hjá okkur hér í Grófinni og auðvitað er allt